<noise> Kà raha fômba ôhatra itonoàgna hena zao, mbô tsy ampa <hesitation> -ampatsiro azy zaigny e, mbô tsy ampa-ôhatran’mey malaky azy zegny, atao malemilemy afo oh, fô izy ndreka de mila atô-atô ela mahandro a-mitogno azy e, atô ela mitogno azy de aminje izy masaka tsara, avadibadiky koao, fô afo oh, mila tsy atao mafy be, tsy atao mafy afo fô atao malemilemy fô afo, afony.